Kari bobotan. kari bobotan tii cera se tantu moange resen. masi wo wali nera duan se wowene mawilit udambo nerinte sasya sumiwo wu walena tii jame nonggo tadi mendo mo um panga siwan walena kapa kendir wale witungamar witung pakoloan. witu padutuan siwo nera wale nera nitu tantu moro sen no masi wo nera tii paurean demarepet des tentu mo se reringaten twntu mo se reringaten resen. setouw setouw ti resen dan jera gaga mo tantu tu.